عشان أعتذر لشخص أول شي أختار المكان المناسب حيث أبغي أتحدث مع الشخص في مكان يكون هادئ وأكون صادق يعني أعترف بغلطي وأستخدم كلمات أنا آسف وأعتذر وأشرح السبب وأعبر عن مشاعري إني ما أقدر وأتأسف عن الألم اللي سببته و وممكن أعرض عليه إني أعشيه على حسابي أوي أسوي إشي.